mən chʊ kida nən nəngnga ngənki bən nga chimbə ləmangngəm bəra bətəm ba nənnən bə bʊ a bʊggə. ko nən me gwe ko nən ka gwe ka daʊtənwe nən chi chimbə ləmangngəm widuwa nənnʊ ka nən wʊnatəna wənko Niduwa nənnʊ ni Niduwa nənmu Nidu, Nidʊwa nənnu ni yiyari bərki karə yobi ngaguwi hangu mebə fare bwigate me bəfare ko gən wʊnə ji bən nəngnga təm bambe me ngagʊwi həng mebə fare. hangu ka fare kuma gən wʊnə ni, Langte dəndang wabe ga jʊsʊm ga fəram ga ko gən wʊnə ni a be gʊ ki Nidʊwa nənnu ka yəre nini rə kani təsu amma yobiyamʊ ba dəmən ba kaan yobiyamu ba dəmən ba sʊwego kura jənyamʊ nandi bərki mən me ngagʊ bərki yobiyamʊ mebən məsa gʊji a mʊri ba mə chəla gən nəbba nənnən kənkam nən mida nən chi chiim bə ləman ngəm na nən chi chimbə ləmangngəm ki ko gən wʊnə fʊla ni wʊrə kʊnda noɨtən a be sʊwe rəgo nən nəngnga wʊ jiwe ki. kiyar ki nəbba gaiwʊm meba nga rə yəmba jiyəm mən chəlagən nən midə nən chi chlimbə ləman gngəm kən wʊna, bətəm chʊm ba nənnən mən faʊ mən, sʊgʊmən mo ngənəno indai bwe chʊwi a nəngnga nate ki

Tə midə nəto nəngngə yobi ngəgʊ nətə kəntənsʊ ə nebobə jənəm tə kəntən sʊ teebəbə jənəm ni nəngngə ji nəna sotana nimo le kəwe bwi yobiwe me ngəgʊ jiwe mən nəngəri we me ngagʊ kəntənsʊ ə niyə bəne sononyəm go jimən nəngənri me ngagʊ mən chi kidə ni hi a tʊgən tʊgən mən chʊ kidə nihi bə tʊgan- tʊgan mən chʊ kida nihi bə fwʊ go yido ni ə kəgge barki yobi kʊwiwe mən nəngngə ji yobi kʊwiwe mən nəngngə ji nə har ni ə sʊnanbe go le jiwe mən nəngngə ri dʊwe jiwe mən nangngari me ngəgʊ dʊwe ngawe bə ni ə sʊnənbe go le jiwe mən nangnga ri dʊwe jiwe mən nangngari me ngəgʊ dʊwe ngəwe bə ni ə sʊnən ngangngi ki mə chʊ kida mən məemənə yobi yobiyəmʊ nəbbə ləmən- ləmən bərki tʊlə kə sʊrə bərkifʊlə bə be wʊ nəb bə chi ləməngngi wʊwere go kəi bwe we kə kiyə bwewe me ngəgʊ bwewe merə ni ə switan bə sotan yam le yəngnə chiimbə mʊm le yəngngə yombə mʊn ko gan wʊre ni bə chi a jagan rə kamte har bən be bən kiyə ban be bən nong bən be bən yʊlo jiin yobi an.